समजो कला ई प्रकारु हजे निज्य की हड़ो समाजु धारपन देस्स निज्य। किशंग समाजो हालतो, कंडिशन तो हडु हिसाब्स ही हडवा हडवाकछु कला ब्नेच्य। आई होड़ो समाजु पहचान निज्य होड़ोई कला। जेसे किशंग खिमा किशंग सिनेमा शोंग खिमा हजे चालमो ब्च्य की सिनेमा होनने हाचो दु ता समाजो लय हनें हाचो दु होनने मा निज्य हटंग पहले समाजो निज्य होड़ोई सिनेमा लय हाचिज्य। आई आइडे लय कला निज्य जेसे चित्रकारिता निज्य। समाजो छ तो नया हडु हिसाब्स चित्रकारिता हाचिज्य। हजे ही निज्य समाज। कला एक प्रकारस समाजु दरपन निज्य।